Ua noʻonoʻo wau i nā pua ʻakala apau ka pua melia ʻakala me ka hanu ʻaʻala ka pua loke ʻakala me ka hanu kū pauā ka pua ʻaʻaliʻi ʻakala me ke kaula o nā pua a me ka ʻawapuhi ʻakala, ʻaʻohe ka hanu onaona.